Gn'atao hoe lampy de paosy da karazana zavatra anakiray zay ohatrin'ny torsa zany mandeha pily, na mande courant fa gn'ilany agnazy zany da amy gn'andro hariva, izany hoe raha mandeha gne gn'andro hariva anao ka mizy e lala hombanao, da ahisinao ampaosy evao izy, izay e maha lampy de paosy enazy.da igny gn'ampesainao da hitanao e lala hombanao amegn'andro mizy.